To mi waawaino mi yaha to mi yaha fuu nder duuniya nda wala to mi artata yahugo sai honkong, lesdi China. Gam mi heɓa mi yaha mi laara no Chinese waɗirta kuujeji ɗi zamanu.